Fomba ataoko mba ampitombo otrikaina <hesitation> amin'ny hanitra ny sakafo ataoko de arakaraka ny fandrahoako agnanjy ôhatra zao andeha agnandro agnano dite zah de ataoko veromagnitra igny de magnitra de ôhatra ndraiky zaho andeha agnandro <hesitation> agnandro ro ndraika za de <hesitation> ampiako <hesitation> tongolo gasyigny, ataoko igny sakarivo igny magnitra izy.